أكتر يوم مثالي بالنسبة ليا هيبدأ بأني أصحي بدري واخد فطار لذيذ، كوباية قهوة مع بيض مخفوق مع الخضار، وقت استرخاء بسيط ممكن اقرأ كتاب او أمارس تأمل وممكن يجي بقي وقت الضهر يبقي نشاط بدني بسيط زي ان انا اخرج للتمشيه او ممارسة رياضه خفيفه او اقضي وقت مع اصحابي وبالنسبه لبليل لما ارجع بقي البيت ممكن اعمل شوية انشطه بسيطه زي اني اتفرج علي فيلم